بون هو كيش نسال على العبد باش نزيد نعرفو اكثر يلزمني اول حاجه <hesitation> نسال فيه نسالو على <hesitation> لوبجيكتيف تاعو من الحياة شنوا <hesitation> معناه يحب يطمح معناها شنو يحب يوصل فلخر و علاش اختار منهج معين اساغتان مومون في حياتو معناها بش تنجم تعرفو و هو على شنو ماشي و على شنو جاي